Se ndiọnọde ke abañde edọn siak mmenyene edọñ eti eti kisọñ ami nnyene edọñ nka ke efuri efuri itu nnyin eke mi ono itu, edọñ ikud nin ƙusuñ idisaña ikpere min mmfiak mbine mmo efe ine anitie eke ekekud mmo itie eke ekpemen mmo eka mmo ekud min mono ididiọñọ findo me owu ekpedimen mono aka itie ewen nkud e anam ndiọñọ siak idisaña ikpere min isaña ikpere min ami ndibine e nkọmum nte edo okud esisumo ke ebi mwen edọñ nñi esisume aka mme ebu ewen den nkesu ebi oro nkud mmo idibine ndid ọñ owu amum ono iñn so edọñ ọdiọñọ siak ekere nte ofo tono ke ntoño oro siak umen edọñ udi ufọk nte asañade ekpepe idu ke akpa oro otoñode do anam enye akama ntra aki isi. Ubak ini edọñ nñi ika anwa inyoñ idi ika idiyep ufọk me ufọk etie diedie ubak ini isim ekineyi ubak mmo edikiba ke esa ma kanwa se ndade ndiọñọ ke edọñ esimeñe ma owu kitu nnyin eke mkpekre ke ebid ọnyuñ etie nte edọñ ọ <hesitation> ọkpobuk edi ebid esiwak ndiwọrọ udia ekineyi Bed uda ebid udi, edieke ofo adan ebid edi idem edọñ edi ufọk idaha emi udusin iduñ ke mmoñ uno, mmoñ idinwoñ oro mmo inwoñ mmoñ oro, mmo ikemeke ndifre ufọk oro, mono ika anwa ika anwa ana enyoñ edi siak <hesitation> ntak mmo ọdiọñ ọde emeñede owu oro so mmo ikaha omyan ikọñ ufọk ntro ekpemen, mekene ndimen mmo otu mi aka utambara mmo ekeme nditu ko asaña ikpad ikpad mekeme ndiyib mmo afiak onyin edifọk mekeme ndio owu mesiao owu efiak otu ko efehe onyoñ edi ufọk ebi emi owu emen onyoñ mkpo nte utambara ọ enen ikem eke etie efiak efehe onyoñ edi ufọk ami mfiak mmen ndọhọ ndinyend mbọk fiak dibo ọ ntr se sir unamde mi ukan sin inuñ ke mmoñ no e onwoñ, inwowoñ mmoñ oro, ke enye edinam nse mkpo, ididiọñọ ufọk oro imiwọrọke aba se ndiọñọde mbaña ebid edi oro.